ابدأ بتحية شخصية عزيزي/ عزيزتي بعتالى عبر عن الشكر ونحب نشكرك على واذكر الحاجة اللي تشكره عليه اللي خلاك ممتن ليه، ووضح علاش الشكر مهم ليك اختم الرسالة بتاعك بالتمنيات يعني قل ليه اتمنى لك الخير والسعادة والدوام والتوفيق والنجاح باش تكون رسالتك واضحة و تمام